Tembiu <noise> Filipina pe yaja yave jare <hesitation> yaeka yau yave mbae, ñavaetako <noise> jokope mbaepia jaeramiñovi ñavaeta supe kusi soo jokogui ñavaetavi supe <noise> <hesitation> mbae iñakañakarea <noise> <hesitation> yayapota yau guiso erei kuaeko so pegua jaeramiñovi <noise> marinada vinagre ndie